Aŋ baŋkɩ ri rǝ tuceeceewǝ rɛ baŋpa ya wǝ lóo toŋ enyipǝ acicapǝ sa mǝ amaitresse pǝ sa mǝ acʊmayetǝpǝ amaa otusiiritǝpǝ wǝǝ mǝŋ ye lǝ tɨnɨ nä sɩka rǝ we wɔ ɖɛɛwǝ ŋ mɨ ko mǝ ŋ lɔ amaa mǝŋ tɨrɛ gbaraarǝ rɛ lo tuu ŋwǝ mɨŋkɨsa ŋ lɔ amaa ŋwǝ ŋkpɛ lóo koru a lɔ kɨ n tuu nyiyǝ wǝ́ ye ya láa lɔ wǝ́ ya lée yee acʊmayǝ wɔ ŋ mɨ fɨ mɨ ŋ mwaara. Wǝ́ mǝŋ la lɔ ŋwǝ wǝ́ ŋ na pa ka lɔ ne fee wǝǝ, rɛ ŋwǝ ŋkpɛ ŋ tɔ nyarʊ wǝ́ la tɔ nyarʊwe ŋ mǝ fɨ mǝ ŋ hayɩ mǝ ŋ ku enyipǝ. Wǝ́ ya láa hayɩ mǝ ŋ kuŋ enyipǝ ŋwǝ ŋkpɛ wɔ, ŋ mɨ tɨ mɨ ŋ nya sɩka mɨŋ tɨ mɨ fǝ mɨ ŋ ko mǝ ŋ tɨnɨ rǝ fɛɛtɨnɨ sɩkaye, mɨŋ ǝ lǝ pɨ kʊraa pǝ tuu lǝ̈ pɨ lóo tuu lǝ̈ la ŋkpɛ kɨ ǝ fɨ a mɨ siɛrɩ Wǝ́ ŋwǝ sɩkaye wɔɔ aɖɛ mǝŋ lo po ko tuu ŋwǝ wǝ́ o loo po koomɨ wɔɔ, o po turu ǝmǝǝ akpakpitǝpɨ sa pǝ lǝh pǝ pɨ pa lɔ lǝ̈. Pɨ lɨŋ tuu ŋwǝ ko turu ǝ lɨŋ pǝ fɨ o koomɨ aɖɛ kɨ oturu a la tɛŋ ŋlǝ̈ o lóo ko tuu ŋwǝ e pe ri rɨ e lɨŋ siiri tɨrɛ wǝǝ wǝ́ o lo ko a la ka lɔ ŋwǝ wɔɔ, akpakpitǝpɨ sa pɨ lóo koru a pa lɔ lǝ̈. ŋpɨ pɨ le etie yǝ ŋ nuŋ. Kɨto baŋkɩ ri rǝ tuceeceewǝ rɛ ŋpaŋpa. Mǝŋ ǝ lǝǝmǝ tupiwǝ rɛ a lěe yee wǝ́ a lóo ko mɨ ŋ tɨnɨ wɔɔ, la ŋkpɛ wǝ lóo toŋ lǝ̈ nɨ mɨ lä famille baŋpa kɨ nɨ nya nɨ mɨ siɛrɩ akaakǝ.